मैं कौयू कि मैं काल राते पले वा पार्टे होतले ती मैं वा गौयू। ती मैं इतने वा सब्बू काजे देख्यू। बाकर मैं तूने देखाय। मैं जरा को होसिन गौय। पले पुरा काजे ती पले पुरा गौय। मैं कौयू कोई जरूरी काम होतले ती मैं नहीं आए पाई। मैंने अड़ी कोई पलाग अच्छा। ती हमों सब तुसे काजे अंचन मिस्पर रहूला। काई खास काम होतले काई तारो। ती पले होसिन कोई अरे नहीं। मैंने अगली बार जरूर आए।